Spain ishinii adhaa ishian birria adhaa dursan thaa dinii ishin dini Lila ishiniin fadhothu lila roman ghurpuu dhinen unumm jirthi thaa islamuathi eee sagalenen biria sagale bere sun jirthu Oliver machengo chis yedheni birri adhan lughaa ishin dhubethinen kaaa spainith familinen lila heshima itakana yedheni ishinen muhimu aminen national anthem khabdhi national anthem royal match yedheni